दन्यावाद दही, में कमालन है कि सबसे अच्छी होटल अलिराज़पूर में कहा हूँ। सबसे अच्छी होटल अलिराज़पूर बोरखड में छ, नक्ति को धाबो। दाल, रूटी, मक्की की रूटी, सेव की सबजी, दाल, चावल एक नमबर में और सस्त सुन्द, तीन मक्का की रूटी, दो पापड, पयसो गराम, घी, <hesitation> एका साथ में अगर तुम लेओगा तो दो सो रूपे धगद ही लेगा। वो कहा की चटनी हो जोरदार से हो गया है। ती आज भी तुमको दो इत्वी जोरदार दाल, धाल, ख़टी, मीटी लेओ, दो पापड खा, इत्वर तुमको पेट बहराई गया है। तुमको इत्वर कहरें यार, और वो पेट ताझ वाकई उम्हरेगो यार, धन्यव आध्यार वही।